جو بريفار بيان تكون عندي مكتبة فيها, فيها قاع الكتوبة اللي نكتبو حتى هاد الوقت, ديجا هادي هي الفايدة, تكون عندك دروك لمحة على كل شيء, أي حاجة تبغي تقراها تشوفها تسمعها غدي تلقاها في هداك الكتاب, يعطيك نضرة على كل شيئ, بصح لوحات كلي ما تستهوينيش انا ما عنديش هديك الحب الكبير للوحات الفنية نتفرجهم ولا, الور كتوبا لا, كتوبا عندك تقرا, عندك العلوم عندك قصص, عندك كلشي تقد تصيبه, دونك ماكانش كيما مكتبة شخصية فيها ثاع الكتب المكتوبة حتى لهاد الوقت